Karazagna alika: si de mahafantatra karazagna amboa loatra, fady agny i raha io fa da i fantampatako fotsigny za si, misy anzah amboa piso izah, da amboa bergé, da misy koa gne gny amboa alimand izay angambagny.